Ôreza-ã mundugã čunuba <hesitation> ôreza ada gunna čunuba, goni-ĩ ni čunubu werendiri ormi-ĩ dahuã čunubu, <noise> kiši ayî hunã du čîidi, yî ŋgo ayî čawo tedu werečini, yoo ndû gudi <noise> ôreza-ã gunna, mundugã gunna ôrozi njunubu yidao. <hesitation> widenu-ã ni kôi ŋgo yî hunã čagĩ tigiri čagi. Yoo ôreze-ã čunuba gunnaã, turki-ĩ na ogo-ã na yoo dûguli-ĩ na ôreza ada yîni čubudiã zaga ôreze mulayundu ni maša hundɑ͂ čoŋgĩ muro landuroo hosu, ôrozi gunna njunubu yida uũ na, ôrozi gunna zaga maša hunã čubĩ aŋgal to yida, to koo tohoo, ôrozi-ĩ gunna, ôrozi gunna njunubu yidao. Goni-ĩ mannu, goni-ĩ ni budi čunubu <noise> yî a kôi čî, weru čîdoo, kôi yî a čîĩ hanayini huzayunu ni tigiri <noise> ôrozi de njunubu hunu kînniĩ de yidanno yugó, gunna njunubu hundu yidao.